Sabura ira nawinini batansi barsi kumari mudana turasabura ira wekan. Wida tafitofit tura wida dasou tura sabar fitofira tasou tura jat'te, sabor susoura tafitofit tura jat'te walo. Tolara ira nini mancia falak buansidaruk saburit'te midasou fandaisik dawatura nai dangadi ilak nai watanisik mo, tei wida ira dari dandi watansiwa arsinuli'ra loka. Wida walo daruk sabura, mo'le dasuka dapake saburi'te damatakut alea diwatansi nabat'te mitikatal'te, sabab mancia falaboansi'ra medatukunmana wowou sa. Ira boit damatakut dapake limana wowou wira fangasa ira de kai de mau takut sitama, nini mancia falaboanisik daruk sabur susoura'te, mo'le diwatansi woun'te.